Nande nee tuli mouyuni woshinanena ondiwete kutya otwa pumbwa okukala tuna omifyuululwakalo detu inatu didimbwa shaashi omifyuululwakalo odafimana ondihole kutya omufyuululwakalo wange oo etumba lange woo omufyuululwakalo wange oo eumbo lange shaashi eendunge pefimbo eli loshinanena oha deende tadipumbu ndishi shaashi ovanhu ohatukala ngoo twafa twadina omifyuululwakalo doo eendunge nee doovene ohadi tulwamo momunhu mokupitila pamufika wouteku womufyuululwakalo ngeenge nena otwa ende hatu ekeleshi omufyuululwakalo wetu ile hatu didimbwa ile okukala twadimbwa oinakuwanifwa yomifyuululwakalo detu nena oshayela kutya ohatu kala tuna oshiwana kashina eendunge omikalo shaashi eyi oyimwepo haidulu okukala yatulwa momunhu pamufika womufyuululwakalo ovadali vena okulongifa omufyuululwakalo vadule okukala vatekula nova pukulula okaana vekatula momulandu uli nawa shiikolela kutya omufyuululwakalo otauti ngahelipi shaashi ngee owatele ava tuna veli komesho vaninga ovaleli vena omikalo vena eenghalo dili nawa novanhu aaveshe ndishi omolwaasho ngoo shaashi vali vena E- e- e eadililo lelongo noshoyo etulomoilonga lomufyuululwakalo ee mo mo mokukalamwenyo kwavo efimbo nee kwali taaputuka shaashi efimbo linya kwali hatu putuka omifyuululwakalo ndishi okwali nee dili nawa iyaa okwali daamenenapo ngoo ovanhu noku kala ngoo dakelela oinima imwe ihaningwe oha ndidimbuluka eedula donale tuli ngoo momaumbo ohuudu ngoo takutiwa kutya aaye fyee nee pamufyuululwakalo wetu wova wambo okanona iha katwalwa ndee ohakailwa iya ashike paife oto hange ngoo ovanyasha pefimbo eli loshinanena taakendabala ngoo okutwala ounona iyaa ashike omufyuululwakalo hasho nee tauti efimbo eli loshinanena otohange ngoo umwe tati ame okaana kange itakadjala oshinyenye umwe otati ame kange itaka djala oilanda moshiya kamwe umwe tati aaye ame kange ita kadjala omapaya ashike kwaame onduudite kutya oinima imwe imwepo ei oyali yatulwapo nelalakano loku kalekapo omufyuululwakalo ndee hamufyuululwakalo aike auke onelelakano natango loku kwashilipaleka kutya ounona otauputuka veli momuko umwe auke nomufika umwe auke oo wali waenda ovadali onga omufika womufyuululwakalo Noshitivali natango okwali tuna oinima yanyika ngaashi omafukiko ovanhu vali ngoo hafuka eedula dinya ina tupumbwa okudimbwa nee efukalo shaashi ngenge paife otwa dimbwa omafukalo oshoyo oinakuwanifwa ihapu oyo yakala hailongwa pamufika womufyuululwakalo omaludalo eetu aa alandulako konima yeedula donumba dinini nena itaa kakala eshi kutya omufyuululwakalo wetu owali wafa peni naa otaa kakala ashike atumba afa olweendo lihefi oku lafinda shaashi kaeshi oku taadi kaeshi oku ayuka kaeshi kutya okuli ngahelipi ashike omufyuululwakalo ohaudulu okukala wekutula kekanghameno ngaa ushi ngoo kutya eshi ohashidulu okuningwa eshi eshi eshi ihashinginwa aashi o- o omunhu ushi ngoo kutya aaye omukulunhu ihatukwa omukulunhu ihadengwa ile ihaningila owii nelalakano loku loku kala waeta odino kuye nena okaana okena okukala kena eduliko kovakulunhu oinima ngoo haitameke taidilile momufyuululwakalo ndee takalongwa ounamikalo shaashi ounamikalo ohaudilile alushe momufyuululwakalo shikwao natango omufyuululwakalo ohaulongo omunhu ouleli shaashi ngenge owalongwa meumbo onga omuleli nena ohodulu okuputuka una ouleli mwoove mwene Shaashi omufyuululwakalo ou waputuka nao nouteku ou wapewa nao pamufika womufyuululwakalo weni ohaudulu okukupa eenghono odo neshiio olo nomutima oo wouleli woo taudulu natango okukala walonga ovalumenhu vakale ovalumenhu taadulu okuhumbata omaumbo avo vene novakainhu nenge oukadona vadule okukala vena omapata avo vene monena oto hange ashike o- o- o- omukainhu ena eumbo laye ndee nokuteleka keshishi okuhanga omalodu nee kamana tashiti omuna ngoo oinima ihapu oyo yakala ili momufyuululwakalo wetu katushi kutya o- o- o oyadjamo naana ngahelipi ashike oshili shafimana ngeenge oinima aayo otweikalekepo kahatukakale tuna oshiwana shetu shokomongula eengudi doshilongo dokomongula kadishi kutya odafa peni oinima tamukeya okukala kamuishi nyee tamuhale oku kaalulula oo akulupe ava vaya nale vaya veshi omufyuululwakalo ndee ovaya inamuviilonga ile inamwiilonga kutya omufyuululwakalo wavo owali uli naana ngahelipi tashiti aa oshiwana shokomongula ohashikihanga shili momumbwe ndee tashikana filufilu heeno otuli ngoo mefimbo loshinanena shili oinima yoshinanena oyafimana shili ashike nee Oyafimana idulife nee omufyuululwakalo wetu enyamukulo lange ololo kutya anditi ahawe shaashi omufyuululwakalo wetu oo ngoo etumba letu omufyuululwakalo wetu oo ngoo eumbo letu woo omufyuululwakalo wetu oo ngoo oukalinawa weenghalamwenyo detu nokukala tushi kutya ongushu yetu onga aawambo nenge aakwanyama aandonga noshotuu oyafapeni otwadja peni omidi detu odili peni odadile peni nomidi detu odakola naana dakola momukalo ulipipo nodakola molwashike otwelikololelela peni onga ovawambo pamufika wetu wopamufyuululwakalo wetu naa ondiwete kutya otwa pumbwa okutwikila okulonga efimano oolo otwapumbwa okutwikila okulonga ovanyasha naalongwe ovanyasha naashive kutya ovena okupitila peni ovena okuuka peni oshike oosho taadulu okukala vaningapo oto hange pamufika womifyuululwakalo omifyuulukwalo odina noidila iyaa pena umwe otohange tati aaye ame meumbo letu ihamu kokololwa ombiya ndee paife otohange ashike ombiya taikokololwa aaye omulumenhu ee iya iyakala komafiya ndee ngenge owayi koku peemito dimwe momaumbo amwe oto hange ngoo ovalumenhu veli komafiya yee umwe okwateneka ongolo yaye kefiya aaye omulumenhu aaye ihakonya oluko Ndee paafa otohange ngoo omulumenhu takwenya oluko aaye kohambo ee pamfyuululwakalo wetu ihakweende ovakainhu ile ovakainhu ihaateleke mohambo ndee paife otohange ashike ovakainhu vaya koo kohambo ndee tateleke aaye mohambo ee ihamu ihamu kaliwa novakulukadi kutya neepamwe womwooteka neehano ihashingwa ndee paife otohange ashike ovanhu tavaningi eshi vahala shaashi oveudite kutya oveli moshinanena ndee hasho nee shina okukala ota sheende tashikufapo ongushu yomufyuululwakalo wetu ashike oshafimana tuukalekepo opo noshiwana eshi ina shidalwa natango shidule tuu okuhangako shoo shikale shili meenghulunghedi odo dakalako domufyuululwakalo wooxekulu noo xekulululwa